kvöld og velkomin í kiljuna við höldum áfram að svamla í hinni nokkuð líflegu

Guðrúnu frá Lundi er að koma út enn einu sinni endurútgáfa á Dalalífi sem er náttúrulega mjög sumarleg bók við fáum hingað Brynju

Ítalann Italo Calvino en hún hefur líka verið að þýða vinsælar bækur sem gerast í Napólí við skoðum úrval smásagna eftir Braga Ólafsson og heyrum í skáldi

sem er mjög lærður rithöfundur finnst manni Sölvi Björn Sigurðsson

í lok þáttarins förum við á Eyrarbakka og skoðum ýmis bókmenntaleg minni þar alveg frá landnámi og fram til Ragnars í Smára og svo lengra inn í nútímann

þau eru hérna saman komin Friðrika

ný íslensk skáldsaga vinkonur eftir Rögnu Sigurðardóttur fjallar um þrjár vinkonur á tveimur æviskeiðum aðalpersónan eða sú sem er fremst af þessum vinkonum er dómsmálaráðherra og hún er í töff tempói eins og það heitir á nútímamáli það eru vandamál hælisleitenda og hún glímir líka við smá heilsufarsvanda

svo er hún líka aðeins að glíma við drauga fortíðar

grunnskóla þar þar gerast reyndar dramatískir atburðir og þar þar er dálítið mikið fjallað um þessa spennu sem getur ríkt meðal vina á þessum aldri þær eru þrettán ára og ein þeirra kemur ný inn í bekkinn og kemst upp á milli bestu vinkvenna sem

verið bestu vinkonur síðan í sjö ára bekk það verður svona

það er næstum því einelti í gangi á köflum en þær hafa allar mjög áhugaverða sögu hver um sig þessar þrjár stelpur sem eru

kringum fertugt í nútíma sögunni varpa ljósi á hvað það getur kostað fullorðið fólk að hafa staðið sig illa þó það hafi verið unglingar og hafi kannski ekki haft ásetning það sem gerist þarna þegar þær eru þrettán ára er búið að ásækja þær allar í þrjátíu ár

dálítið vonda konan en við fylgjum henni mest og erum minnt á að jafnvel þó að maður hafi verið vondur þá getur maður séð eftir því þetta kvelur hana líka fannst mér dálítið skemmtilegt þessi atburður í bernsku þá var maður á einhverjum nokkrum og það er ekki stjórnmálin sjálf heldur hvernig stjórnmálin virka inn í einkalífið og heimilið mér finnst það

þetta hefur áhrif á heimilislífið hún á tvö börn og mann sem er nú alveg ef það er eitthvað sem er mjög ótrúlegt í þessari bók þá er það lýsingin á þessum eiginmanni sem virðist lifa til þess að þjóna undir hana

inn í það sem er að gerast í íslenskri pólitík

vísa úr landi og allir á Facebook eru brjálaðir og það er efnt til mótmæla harkaleg mótmæli sem er

samtíminn hann kemur bara heim til hann er svolítið merkileg týpa því hann er svolítið hann er áhugaverður og dularfullur en ég var einmitt að hugsa um sá sem er að lesa þetta fær kannski dýpri og rólegri sýn á á vinklana í málefnum hælisleitenda tilraunakennt og sumt sem Ragna hefur gert þetta er eiginlega dálítið venjuleg bók miðað við margt

bygging stíll og allt ég sakna

stílsins hennar Rögnu en það er enginn sem segir að rithöfundar megi ekki skrifa svona bækur inn á milli

þetta er svona bók sem þú vilt bara flýja inn í en það er samt fullt af hugsun

þó er ákveðin vinnsla í gangi

og vel upp byggt

þetta fjallaði ég um í síðasta þætti þetta eru smásögur heimsins þetta eiga að verða fimm bindi þetta er Norður Ameríku hlutinn Bandaríkin og Kanada og náttúrulega ofboðslega ríkur sjóður sem menn hafa að vinna úr þar já þetta eru

bara þrettán sögur og það er auðvitað fullt af höfundum sem maður saknar að skuli ekki vera þarna en þetta er ofsalega vel valið

það er byrjað á saga sem kemur út nítján hundruð og nítján hinar það er í suðrinu og svo fer maður bæði í tíma og rúmi bara í gegnum eiginlega

alla sögu Bandaríkjanna og endar í Kanada það eru það eru fulltrúar alls konar minnihlutahópa það eru gyðingar fólk af indverskum ættum kínverskum ættum það er einn fulltrúi frumbyggja sem er

gæti verið tilhneiging til að vera með gamla höfunda sem

í inngangi að þetta er byrjun á af þessum fínum höfundum þarna og og manneskja sem er búin að lesa allar þessar sögur er komin með dálítið gott yfirlit og magnað að smásagan sé ekki vinsælli en hún er

þetta er akkúrat eitthvað sem maður getur tekið inn

maður fer að sofa í staðinn fyrir að hníga slefandi niður á síðu fimm eins og gjarnt er mér finnst þetta svo skemmtilegt ferðalag það eru ofsalega sterkar sögur þarna eins og sagan þetta er merkilegt þakka ykkur fyrir að vera hérna með mér við skulum sjá hvað er að gerast í fáum línum svo ætlum við að hitta Braga Ólafsson og tala við hann um smásagnasafn hans þrjár nýjar ljóðabækur koma út þetta vorið í ritröðinni

er eftir Þorvald s Helgason greitt í er eftir Elías knörr og gáttatif er eftir Sigurbjörgu Friðriksdóttur bækurnar vekja ekki síst athygli fyrir sérlega fallegt útlit er eftir Jón Thoroddsen bókin er afrakstur kennslu í heimspeki í grunnskóla þar sem höfundur leggur aðaláherslu á skapandi hugsun og ímyndunaraflið nú í vor eru liðin hundrað og tíu ár frá fæðingu Snorra Hjartarsonar skálds Forlagið gefur út úrval ljóða hans í handhægu broti en í Þjóðarbókhlöðunni hefur verið sett upp sýning á kvæðum eftir Snorra bjartur gefur út

Hannesar Sigfússonar en það er Jón Kalman Stefánsson sem velur ljóðin og ritar formála bragi þetta er úrval smásagna

nítján hundruð níutíu og sex hefurðu samið mikið af smásögum þetta er úrval úr þremur bókum eða tveimur bókum og tímaritshefti sem kom út fyrir tveimur árum í tímaritaröðinni þúsund og fimm velurðu sögurnar hverju ertu að leita að er eitthvað sérstakt sem þér þykir gott í þeim áherslan þarna var meira á á hefðbundnari smásögur lengri texta úr þessum bókum af því í

eru oft óljós mörk milli kannski

með þessari bók eða kannski fyrsta ástæða fyrir því að mér datt í hug að taka saman þessa bók er að er að þessar sögur eru ekki fáanlegar nema á bókasöfnum

upplagi og svo finnst mér líka að smásögurnar séu hornsteinn í því sem ég er að gera í í ég er að hugsa þetta út frá sjálfum mér mér finnst gott að hafa þessar sögur á einum stað þú byrjaðir nú fyrst í

var það ekki jú jú bara eins og flestir en strax í fyrstu ljóðabókinni eru eru ljóð sem ég mundi jafnvel kalla frekar sögur þó þær nái ekki kannski meira en einni síðu ég var smá kvíðinn þegar ég kom í viðtalið bloggsíðu þína þar sem þú segir frá viðtali við blaðakonu sem rann út í sandinn af því hún hafði ekki lesið bókina ég átti ekki von á að það yrði tekið viðtal við mig þannig að ég varð að grípa til eigin ráða ég er með bloggsíðu frá því í nóvember í fyrra sem mér finnst fínt mér finnst ég halda mér vakandi með því að að skrifa texta sem eru aðgengilegir öllum en ég samt veit að fáir skoða

sumt af þessu jaðrar við að vera á mörkum skáldskaparins

ég hefði farið til Akureyrar og og það var einhver sem las þetta sem rengdi það en það er stundum sagt að hlutir séu

um eitthvað sem er jafnvel ekki eftir þig gerirðu þér grein fyrir hvað þetta er sem fólk kallar Bragalegt nei ég fæ náttúrulega hjálp til að sjá eða skilja hvað það hvað það er sem fólk sér sérstakt það sér einhvern tón eða það sem þú ert að nefna

ég hef gefið út nokkrar skáldsögur og smásögur

kannski þess vegna sem ég ákvað að kalla síðustu skáldsöguna mína sögumann aðeins til að og villa um fyrir fólki en sögumaður

narrator en ekki ekki sagnamaður vegna þess að

það sem vakir líka gerist ósjálfrátt að þegar ég segi sögu þá ég hugsa oft um söguefni séu einhverjar stórar spurningar eða einhver þráður en svo

þeirri sögu og þá verður kannski eitthvað til og það kannski líka er einkennið á setningunum eða hvernig ég segi frá þetta er það sem er talað um á ensku að sé aðeins til dæmis ég hef skrifað fleiri en tvær þrjár bækur um sama veruleika sömu persónur og og núna til dæmis er ég

lifa mig inn í þann veruleika sem raunveruleika en þetta er fyndið líka og stundum

ég hugsa ekki senur eða setningar sem

fyndnar það kemur í rauninni bara af sjálfu sér

það gerist ég hef svona kómíska afstöðu til hluta og ég vel kannski efni eftir því og það gerist

af sjálfu sér að það verður fyndið en oft sem ég kann betur við að húmorinn kannski liggur einhvern veginn undir hlutunum til dæmis bókin þín sem kom út fyrir fyrir jólin sögumaður svona undir lokin er maður farinn að ruglast ansi mikið á því hver er hvað þessi skemmtilegi snúningur sem er þar já reyndar veit

það gerist eins og með persónur og líka í mínum bókum að það er á reiki hver er að segja söguna og og það er í rauninni bara þessi klassísku óljósu mörk milli raunveruleikans og

eða skáldskaparins eða lyginnar en út af þessu er sagt að bækur þínar séu eiginlega náma fyrir bókmenntafræðinga já ég meina ég verð að hafa einhvern lesendahóp um daginn það voru margar góður bækur sem komu til álita en en það var Brynja Andrésdóttir sem hreppti verðlaunin fyrir þýðingu á bókinni ef að

vetrarnóttu ferðalangur eftir

ekki að segja risi í ítölskum bókmenntum á á tuttugustu öld já þetta er svolítið sérstök bók hún er skrifuð í annarri persónu mjög mikið og fjallar um lesanda sem í upphafi bókar sest niður og ætlar að lesa ef að vetrarnóttu ferðalangur eftir einhverja allt aðra bók í höndunum og er svo alltaf að reyna að finna og fær alltaf gallaðar bækur og er alltaf að leita að réttu bókinni bók af því hann skrifaði hana frekar seint á ferlinum og tungumálið og og skáldskap

mikið af pælingum hún er öllu að af hverju langaði þig að þýða þessa bók en ekki einhverja aðra hún heillar mig bara mjög mikið

að lesa hana aftur og aftur og maður fær alltaf eitthvað nýtt þú hefur líka verið að þýða bækur sem eru

þetta eru einhverjar vinsælustu bækur í heimi núna það sögumaður er á sjötugsaldri og ólst upp í í Napólí lífi brotist til mennta og er orðin ofboðslega menntuð intellectual og er samt óheyrilega vinsælar út um allan heim já ég hélt fyrst

bara

það veit enginn hver höfundurinn er nei hún fer huldu höfði mér finnst það bara ekki skipta neinu máli

maður les þetta þó maður viti ekki hvernig hún lítur út maður svona fær alla vega mikla mikla hugmynd um hvernig hún er sem höfundur

þetta gangi upp

lifum í heimi þar sem frægð skiptir svo miklu máli og að bækur geti slegið svona rosalega í gegn og það er einhver óþekkt manneskja hún er ekkert í viðtölum það þarf eiginlega að auglýsa þetta fólk vill bara lesa þetta já hún bara kemst upp með þetta hvaðan kemurðu í það að fara að fara að þýða bækur úr ítölsku bjó lengi á Ítalíu og gaman að lesa á

held ég bara það hefur ekkert mikið verið þýtt úr ítölsku á íslensku nei ekki í stórum stíl en það eru alltaf einstaka bókum eða hafa haft mestan áhuga á bókum

kannski bara eðlilegt en ég held að ef það væri þýtt meira þá fær fólk meiri áhuga eitthvað stjórnað eftirspurninni líka þú ert sem sagt að opna glugga svolítið þetta

alveg búið að sigra heiminn

þakka þér fyrir að koma í þáttinn Brynja takk fyrir

hérna er Dalalíf að koma út aftur eftir Guðrúnu frá Lundi þetta eru fyrstu tvö bindin af fimm en þú hefur haft umsjón með þessari útgáfu mér veittist sá heiður að fara yfir bækurnar og leiðrétta allar prófarkarvillurnar sem voru því miður í þriðju útgáfu sem var

eftir henni og voru mikið lýti á þessum skemmtilegu sögum ég ætla að spyrja þig beint út hafðir þú lesið þetta nei ég hafði ekki lesið þetta áður og það er sjálfsagt vegna þess hvað þær voru talaðar niður þegar ég var lestrarhestur sem ung kona og svo í bókmenntanámi hún var að sjálfsögðu aldrei lesin í Háskólanum þegar ég var þar hvernig virkuðu bækurnar á þig þegar þú ert að lesa þetta núna þær voru miklu skemmtilegri heldur en ég átti von á ég átti von á

að þetta væri teygður lopinn og ég átti kannski von á að þetta væri væmið það hefur alltaf verið talað um sveitarómantík í sambandi við hana þetta er sko ekki rómantík Egill þarna er harkalegt mannlíf erfið lífsbarátta breyskar manneskjur fólkið er af öllu tagi það er gott og það er slæmt

sveitin er vissulega yndisleg hún er falleg og býður upp á gott mannlíf en fólkið er svo misjafnt klisjan væri náttúrulega að spyrja hvaða erindi þessar bækur eiga til lesenda núna svolítið eins og að lesa bækur frá útlöndum um framandi veröld sem mann langar til að kynnast þetta er líf sem er ekki lengur lifað hér og er afskaplega gaman að kynnast svo skrifar hún rosalega ríkt mál

það væri hægt að sviðssetja þessar bækur það væri hægt að kvikmynda þær sem er hundrað ára gömul hvernig talmálið var sagan byrjar um átján hundruð og sextíu og hún leggur sig fram um að halda því orð og málsniði sem

hún vandist sem ung manneskja en þetta mikla verk var að koma út á árunum eftir stríð já hún hún byrjar að skrifa bara barn um fermingaraldur er sagt þegar hún giftir sig þá brennir hún öllu sem hún hafði skrifað og bara skilur þetta eftir hendir því öllu á bak

er hún bóndakona til nítján hundruð þrjátíu og níu í tæp þrjátíu ár þá bregða þau búi maðurinn hennar var smiður og var mikið að heiman og hún sá ein fyrir búinu og börnunum á Sauðárkrók og þar byrjar hún aftur að skrifa þá átti hún í fórum sínum í handraðanum

nokkur blöð úr Dalalífi sem hún hafði ekki tímt að brenna en eftir þetta streymdi skáldskapurinn út úr henni og náði gríðarlegum vinsældum Dalalíf náttúrulega varð gríðarlega vinsælt verk og er nú kannski vinsælasta verkið hennar en þær urðu allar metsölubækur bækurnar hennar

náðu ótrúlegum vinsældum en hún var eins og þú segir töluð niður og eitt þessar bækur var að þetta væri bara einhver endalaus kaffidrykkja fólk hefur ekki mikinn tíma til að drekka kaffi í þessum bókum ég get alveg sagt þér

er svo mikið að starfa og hún lýsir störfum í sveitinni á þessum tíma hún lýsir ferðunum sem það þurfti að fara niður að sjó til þess að sækja fisk og hún lýsir

samkomum á bæjunum hún lýsir lífinu bara eins og það var og jú jú sjálfsagt hefur nú fólk sest niður og fengið sér kaffibolla kannski einu sinni á dag þetta er ekki áberandi einkenni á bókunum en þetta var eitthvað sem notaði á hana að það væri alltaf verið að hella upp á og drekka kaffi þakka þér fyrir Silja en hvað varstu orðin gömul þegar að fyrsta bókin þín Dalalíf var gefin út ég var fimmtíu og átta ára

Skagafirðinum jú Lundi í stíflu og stíflan er það er það dalurinn sem þú talar oftast um dalurinn sem er

nema ég gerði hann nú talsvert lengri heldur en

ég sit hérna í Hljómskálagarðinum á þessum fallega

byggð á þjóðsögu frá átjándu öld og fjallar um silunga Björn mann vestur í Dölum sem dvaldi hluta ævi sinnar ofan í vatni vatni bók sem heitir fimmtíu og

er með lýsandi titli að því leyti að í henni eru fimmtíu og megnið af þeim frumsamdar en einnig nokkrar þýðingar á kvæðum eftir

og svona klassísk eldri skáld hugmyndin að þessari bók

á menningarnótt þar sem að gestum menningarnætur bauðst að senda mér yrkisefni sem ég síðan

fyrir viðkomandi hérna í garðinum mér datt í hug að velja kvæðið tilmæli fyrir alþingiskosningar tvö þúsund og þrettán svona hálfgildings í varúðarskyni sem að bar nú reyndar lítinn árangur en það hljómar svo nú blæs vor þjóð á ný til sigurs sóknar og sárin gróa en punto næsta vor er gráu hárin falla og kaldar tvær

sjúga upp liðið hor þá verður loftið laust við gamlar pestir og lífið meira en ryðgað klink úr bauk því aftur verða Íslendingar bestir

endurheimt það cash er burtu strauk þótt lífið geymi nokkrar furðu flóknar og spurnir veit maður samt eitt vort brauð mun

hjartað þjást og flestir í haugnum finnast annars varla neitt en þangað til mín þjóð sem blæst fyrr en þér lífið burtu

Eyrarbakki er rólegt þorp við suðurströnd Íslands fyrir opnu hafi aðallega frægur fyrir það núorðið að hér er helsta fangelsi Íslands upp úr miðri tuttugustu öld varð þetta vinsælt athvarf fyrir fyrir listamenn og rithöfunda Nína Björk Árnadóttir og Bragi Kristjónsson áttu hérna hús hér var Jónas Guðmundsson stundum kallaður stýrimaður og Guðmundur Steinsson leikritaskáld og hér hefur dvalið skáldið Sjón og yrkir um það það var fyrir ári að ég naut

neðan við

með síli í nefi hún sleppti því örskotsstund og gargaði til mín ég átti að skila því til þín frá suðurpólnum að þegar þú stendur einmitt þarna þá bendir hann á þig svo greip hún sílið á lofti og hélt áfram í vestur það er skrýtið til þess að hugsa að hér hafi eitt sinn verið mikilvægur verslunarstaður og höfn það er fátt um góðar hafnir á Suðurlandi en hingað komu skip og hér var eitt helsta þéttbýli landsins húsið sem hérna stendur geymir minningar frá þessum tíma það var reist af dönskum kaupmönnum sautján hundruð sextíu og fimm fáum árum áður voru Eggert og Bjarni hér á ferð og skrifuðu í Ferðabók sína að

en við skulum fara aftar í söguna sem höfn lá Eyrarbakki vel við biskupssetrinu í Skálholti sem var andlegur höfuðstaður Íslands í bókinni leiðin til Rómar Pétur Gunnarsson flutning á byggingaefni í hina gríðarstóru

eitthvert stærsta mannvirki á Íslandi fyrr og síðar árið er ellefu hundruð fimmtíu og átta vega hátt í þrjú tonn hver mannskapur úr Ölfusi og Flóa er

kvaddur til með hross til burðar og naut til dráttar stóllinn leggur til

það gera eitt hundrað naut og jafnmarga menn til

til Íslands voru stopular sum árin komu engin skip önnur fórust í Íslandsklukkunni lætur Halldór Laxness Snæfríði Íslandssól bíða eftir því að ástmaður hennar hún giftist þeim versta fremur en þeim næstbesta nefnilega Magnúsi í Bræðratungu þær eru svakalegar lýsingarnar á Magnúsar hann byrjar á að drekka með dönskum kaupmönnum hérna niðri á Bakka síðan með

prestum en svo lækkar standardinn ört stundum var heppnin með og hann vaknaði í einhverju

Guðs miskunn í ókunnugu hjónarúmi eftir hinar erfiðu herleiðingar af þessu tagi komst hann heim til sín að lokum stundum fluttur á

eða í böndum af mönnum sem sáu aumur á honum því hestar voru annað hvort týndir eða farnir fyrir brennivín stundum gangandi á fjórum fótum á næturþeli og allur blautur venjulega sjúkur iðulega barinn til óbóta blóðugur og marinn stundum

það var reyndar hér í húsinu að Halldór Laxness sat og skrifaði síðasta hlutann af Íslandsklukkunni árið nítján hundruð fjörutíu og fimm húsakynnin fékk hann lánuð hjá öðrum rithöfundi Guðmundi Daníelssyni sem þá bjó á Eyrarbakka og Guðmundur skrifaði raunar bók sem gerist hérna og nefnist húsið

það væri svo að þú ættir þér eina ósk ég held ég myndi óska mér þess að sleppa við og ég væri kominn heim það er reyndar enn ein tenging við Kiljan hérna því í húsi sem nefnist ólst upp Ragnar Jónsson síðar kenndur við Smára Ragnar var kannski mesti allra tíma á Íslandi hann trúði einlæglega á gildi listarinnar hann var frumkvöðull í tónlistarlífi hann safnaði málverkum og gaf út hann var bókaútgefandi og þá náttúrulega fyrst og fremst útgefandi listin er allt vegurinn eini sem leiðir okkur frá brauðstritinu fær okkur til þess að líta upp og þrá meiri mannúð meiri fegurð fullkomnari heim æskuvinur Ragnars hér á Eyrarbakka var Vilhjálmur s Vilhjálmsson sem seinna varð blaðamaður og skrifaði fasta dálka

í Alþýðublaðið undir heitinu Hannes á horninu Vilhjálmur var einlægur verkalýðssinni og krati hann fékkst líka við skáldskap og skrifaði meðal annars skáldsögu sem nefnist Brimar við

sagan lýsir lífsbaráttunni í þorpi sem er augljóslega byggt á Eyrarbakka Ragnar skrifar í formála að bókinni að þeir Vilhjálmur hafi verið saman í sextíu ár óaðskiljanlegir ferðafélagar og fóstbræður við skriðum saman í flæðarmálinu á Eyrarbakka áður en við lærðum að tala vorum samferða í og úr barnaskólanum og eftir að við gerðumst báðir höfuðborgarbúar höfum við aldrei orðið viðskila alltaf haldið í höndina hvor á öðrum ég í hans á

gjálífum stéttum borgarlífsins á æskuárum Ragnars og Vilhjálms var hér í þorpinu mikill skörungur Þórdís Símonardóttir ljósmóðir

staðarins hún byggði þetta hús átján hundruð áttatíu og sjö en þar var síðar fræg

verslun Guðlaugs Pálssonar Eyrún Ingadóttir skrifaði um Þórdísi fyrir nokkrum árum

líka annað ég varð snemma svo heilluð af Eyrarbakka bara þessu samfélagi Eyrarbakka og sollinum og

bindur mann í ákveðinn ramma og það er mjög erfitt að brjótast út úr honum en þess virði að reyna það maður heyrir alltaf í briminu hérna brimið er svona þetta er búið hjá okkur í kvöld og þetta er síðasti þátturinn á þessu misseri ég vænti þess frekar að við verðum hérna saman næsta vetur ef Guð lofar Þórarinn Eldjárn gaf mér hérna fyrir nokkrum árum en takk fyrir að vera með mér í vetur